Abanywani abangawithe nibanene kandi omo myaka eyosi, kundi ngabuka sukulhu inakananyibwira athi athi wuk- thulhere wukathwamo wuthi ngamabana omunywani wuthi oyu nimunywani wayi, wutholhere iwabya iwanganabana omunywani eyanganakongerako eri erikongerako nawu iwabyaho ng'omundu omunywani eyanganakuhabulira, neryo sinangakubwira indi abanywani bayi abangawithe bali omwa myaka abiri, omwa myaka ikumi namunani kundi n'o n'omusyakulhu ow'e myaka kyenda anganabya munywani wayi, kundi anganyi thoka erinyisoborera inaminya athi bwanu iwe wuli mwana w'obukali, eribyaho wutholhere iwabya iwukanza kino n'akino, neryo abanywani thu, ngawithe banene.